التعليم مهم جداً للمجتمع، لإنه يفتح فرص للتطوير والنمو. من خلال التعليم نقدر نحل مشاكلنا ونبني مستقبل أفضل. لذلك لازم نسعى التعليم ونتعلم العيال والجهال.